لوكان بامكاني اكون طير بكون نسر لانه يطير في السماء عاليا ويشوف مناظر رائعة ،واحب فكرة الطيران يعني انهالقدرة على التحليق فوق الجبال والمناطق الوعرة، كما ان النسر يمثل القوة والشجاعة والحفاظ على حياته- والحفاظ على حياته بين باقي الطيور يعني الضعيفة.